Ke noʻonoʻo wau e pili ana ka waihoʻoluʻu ʻeleʻele manaʻo wau e hele ana wau i kahi hoʻolewa, aiʻole paha e hele ʻai me ka ʻohana <hesitation> aiʻole ʻaʻole ia kū ka momona o koʻu kino ina hiki na kanaka aʻe e ʻike no ka mea komo wau ka ʻeleʻele.